Fikafika fagnanaovana ôhatra zao andeha hagnatono hena ôhatra zao ndeha agnano masikita zay de <hesitation> tapitapahana foagna hena igny tapitapahana madinidinika de malaka taho- tahogna hazo kely foagna de asofosofoka ake de <hesitation> mampirehitr'afo de <hesitation> atao madio tsara foagnany le agnatonana agnazy de <hesitation> ampiagna legioma ôhatra ampiagna tômaty na ampiagna tongolo ampivaopivaogny de sara.